Kaamse ən təə nəsə ba ko fer ɓan tomsə kwaloo a tǎǎdi ən təə nəsə wa tatə. Fiding kaa haa yesu ba rabte kaa kung mee rebawa, taten te kaah putwaato yi taasə kadoo kwěěreei waɓa. Kaah haa yesu nə keẽ siyo ən saya a tiĩri bə yin təə nəsə ba kab fer sən tomisə kwalo mee kaa taasəba maa ɓawa kaa haa yesu ba yi təə nə sayi tiitii don hama mee nə sengge mana binbiri to mans kaasəba kənə keme ndə kas tiitii nnən kwesə sosai nə kəu mbə nə kwe nə kəu ɓən təə sə ɓa don daboda kaasbise nə tadda mara keẽna kəss u mə yawah ko don waatowa mɛɛwa kaah haa yesu ɓe to tiitii ndə kaa ngə taasə bə kə ngaa kəu huvu huvu ba hana mbə wee ɓe kə ngə taa ɓaa ngə gwada baa ngə pa nooma ka saã ya’a baa ke saã na ɓaats təmkaã ɓaatan himba ɓə saã maalo kab, ngən ko ma laws ɓaa ngə pa ngə kəuwə, ngə ko mslawe ɓal pa ngə kəawə ngə kwei kaabisa har ngaa kə ngə roa putu ən siyo tiitii biribirito man təənə, mee nə sen mava kaahra kaan tom hur kadawaba ən təə nəsə wa don də kaa. Yesu ma kweeresi yò yì haasa puttǎǎdiwa maawâ mee ki yi kon kwěěra tabe embíss ɓas tən fomsə ten te na ba ən síyo əndə kaa usu nə keẽsə ən saye yi təənəɓa ko don síyo kawâ tang tang siyi ka baɗ toɗ ɓaatə salsal ən siki sal sal tungga luktars ɓan too ɓaatə kawai kawai amma ngawa maa yi wosəwe atom yi kon kweeran tentenato sə ba ɓaa tomaa ɓong dəmra hana lukts ma təsə kən hana sikas sə kos ɓaatəwa sən siki huru huru sə senaa mee bəka pə kənə foma sensaa mara yaa ke kin tom bəka yaa ke kiye nə too maara siyo nə keẽ mēe̍ kaa ɓan tomsə kwaloo ba afom kaa haa yesu kaba bən təənəsə ngga usuwi semra rabto isi nə kēēwa kaa kung meera ɓa ɓan tom kwaloo haa yesu siyo puwəsa ahaã wonon a of pu ahaa̍ rabya to kung meerən tom kaa fiding a of fiding ya to kaabiss siyo ndə kas ən təənə ɓa dəm don <noise> bən tom səə kaa yesu ba wa ən diyo ən fomsə kaa kung meera ɓawa ɓa ɓol-ɓol ɓoɓosa amma tom ngaa bə fidingga bə ɓan fomsa kaa haa yesu ba wa ən wos tom siyo a kaa kung meera wa ɓa kaaɓiss bə ngən taasə mee kə ngə kəu kə ngə kəwə ma bə wee ba duka ɓan pa ɓaatə sal sal sal sem sad meen tim saimee kəna da ɓaats kə ngə yar ngə ko ma lawa rə kama lawa sə ko mee lawas.

Kaah haa yesu ɓa, ma kung mee ra wa ma kaa kon kwêêra putu mee nigeria wa ma kaaa nəsə keẽ wa ma kaa esta ɓa saye ya maa nən keẽ sə síyo ndə kas yesu yi kuma sə ma kweẽresi ba duk a bə ɓaa fom sə ba gobe daya uku ko sem ubaa tom ra basa haa eten b’aa fom ɓaka ken ɓaa kung meera bə fin amma kaa yi kumsəə kuma kaa ɓaa fodsəsə yi kuma bəsswa saye ma yi d dǎǎn a bə kaa hun kud ba don ete yo wodo yiniĩ tiĩ tə kura a aukaahyaní fin bəsa kuma yi wod saye kma masaso to bə nən kěěsə mee acikin mbə ban tomsə mee ndə hun kundawaɓa puutǎǎdiwa kaɓba koa pullfaãdowa maâa ba ən fom kurim maabo kaa haa yesu ba, ma kaa kung meerawabe ma kaa yi woo yí kuma ba ma kaa kon kwěěra putu a nigeria duka ən siyo nə kěěsə mee kaa yi wodsə səba ɓaa too vəsa ba kən mee keẽ fodsə don tentenato ndə tomsə a taadi tun maadawe meendə bə daa kaah kinda fiding ra, tentenato waãdo nən fiĩ ɓaatə ndə sər ɓaatə nɗə fom haniya ate wa yi wood don tentena ndə tomsə siyo yi wodsə kawa mee pə yi haa ten ten a to wǎǎdo kaare yaa faɗa pǒǒ dǎǎn <noise> i yi kuma kawa shine mee yi weda mee duk yaa yi n bədsəsə ma kuda fiding ya saye ma kiyi wod ya kuma. Ki yi kuma nga yadda saye nyi wodaa yi tər tatən yi kuma ayâ, mee ngə wodon maaga maaso nə mee ka ngən bəd kaah kuda fiding nə pə kə ngə kuma maga kən fer kiyaa ko ma ɓete mee koa kan mara a saniwa, kə kuma maaga maaso kən ko nga hoo bə kan mara kənso məə bə kam tomsə tangba ma’ān kaa fer siyona ra ka tən fom mee u roba roba batawa kaɓan keẽsə wa kon da tə wər wəra nə keẽ nə wər fiding kawai u bən kêêdə urutu wa saye īri ma ən təə nə don ən kwau ura ura awoa hir hira ɓal sə saã, adaã mbəsa a təka balo ɓets ɓə wee a hir kaa kaa kaa kaa ɓaatə ake mee ndə pala meera kau wowa a koa un baatawa koa bək irinsiyi maaso ən yar mee urutu a kəd pin amse as kəd baatə a ke meda ka yi fom maa maa aakədə eda ka usu yì ura koma yile yi kii kənso ara tala yaa ma koma yi kirim ate yimda koma yile kííyo ə̌ə̌ kate ka yi fom bəkakere maaso aa kədaa pins maaso a niĩ ah sən huǐǐ mee yi fom bəsa sem yab a kadoo yi kadsəwa mee fom bəsara maaso nə, aa təka balo aa saã keẽra a se kawai maaso a kad hur hir ma ɓaats kuma-an tom ru uru a kəd ɓaatə toma bə kita bara to usíyo ən yar me urutu kən saye ma yi daân a cikin bən təəsəsə u trum kadawa u ɓan tomsəa aputtǎǎdiwa maawaɓa. <noise>